الماری تنظیمولو لپاره <hesitation> الماری باید په مکمله شکل باندې خالي سي. په کټګوریو وویشل سي او وروسته د هغه نه تاخچې او یا هم بسکټ استفاده سي او یا هم کوټبند استفاده سي، د یو رنګ کالي د رنګونو په واسظه جلا سي. <hesitation> په منظم شکل باندې، <hesitation> شیان پکې تنظیم.